Li canguri sunnu armali ca vannu sautannu cu dui gammi, mentri l'àutri dui gammi li utilizzanu pi jiri cugghiennu manciari e addifènnirisi. Li gammi di li canguri sunnu sviluppati e sunnu tantu forti di permèttiri a lu canguru, ca po arrivari a pisari centu chila, di putiri sautari senza problemi anchi a distanzi di un metru - un metru e menzu. Chissu permetti a li canguri di putìrisi spustari pi longhi distanzi e putiri campari nni lu desertu australianu.